A me piazu pa gl'sport, ma a m'pie a m'pias tantu andé caminé ën muntagna përché a më straca e përché pös vedi tante coze natürali bele e përché cant cuandi ün al ariva ën punta al e propi cuntent e sudisfait dë coza soch al a fait